Gny fomba fit- hit- i- hitaizako gny pomme de terra zao mba hampaharitsy azy ela de aparitaky mahazo manintsinintsy, ap- ohatra ny hoe aparitaky amin'ny <hesitation> siman, amy zava- amin'ny raha misy maloky zany, manintsinintsy mba azahoan'ny tsiotsioky azy de miala am'izay koa moa atao agnatin'ny frizidera.